Maro dra maro zañy ny ny anjara asañy fanabeazaña amy famolavolaña fiaraha-moniña. Fa ny voalohañy indrindra da mañabe izy io. Tsy vitan'izay fa miteza koa, mamola- mamolavola olo olo ho lasa olomnaño zao; anisañ'izay koa manome fahalalaña.